Laha zaho misy liako tampoky ka misy namako ty eo, volaniko avao i, ao somary mba embembeno tseky amboako io hoasako, mba somary mba karakarao amboako io mandrapiaviko.